Epɛ dɛ eyɛ tsii a kwan a ɛbɛfa do ayɛ nye dɛ odzikan, ebɔ - edze nsu besi gya do ma ɔayɛ hyew. Nsu no si gya do no na ayɛ- afa w'akɛdze a edze bɛyɛ tsii no. Sɛ epɛ biibi tse dɛ "milo" a ebɛsaw "milo" kakra a, sɛ "milk" na ɛde bɛfora a ee- ede esi hɔ. Obi wɔ hɔ a ɔpɛ dɛ ɔ- ɔpɛ dɛ esikyere ba ne tsii m' ntsi ɔdze esikyere so bɛka ho. Sɛ innyi "milk" a na ɛwɔ ne pawda a ma ɔnnyɛ nsu no a, ano so ebotum ee- afa. Ntsi esaw miro- "milo" no gu kɔɔpow a erebɛyɛ tsii no mu a na sɛ epɛ esikyere a ede esikyere kakra ato m'. Iwie a epɛ "milk" a ma ede"milk" kakra afora na enunum ma "milk" no afora ɔyɛ dɛ ɔreyɛ nsu no "milk" dodow a epɛ n' na egyae. Ntsi iwie ne dɛm a na ehwie wo nsuhyew kakra a egu mu ma anan "milo" no mmpɛ no tutuutu a na ede nsu nwin kakra a afora na ayɛ dedɛɛdedɛ na nye n' ewie wo tsii yɛ. Sɛ mmpɛ "milk" so a esaw "milo" no gu kɔɔpow ne mu a na ede " powdered nido anaa "powdered milk" no a epɛ no na asaw bi egu m', epɛ esikyere a ede kakra bi bɔto m' mmpɛ esikyere a ebegya na ede nsu hyew afora egu do na enunum ma afora yie ntsi ɔfora yie a nna sɛ ɛpɛ ne dedɛɛdɛ a edze nsu nwin kakra afora a ena nye n' enya wo tsii. Kwan a mususu dɛ ɛbɛfa do ayɛ tsii anom no eno na maka n'.